Tlaadun zəga naa məgənyak shi zəga naa babu dawak shi kuma, ko tla a kkəma in dai məgənyi gəri nən aa kkəmau ba, ko aa tam aa kwaryak ya bana məgənyi gənən aa dlame ci bai don gəga du babu bani ci bikta gəri dəviɗ naa afa aa kulata, aa lawan gəri aa duubata gəri shi yasa aa yamrda ta bai da linca ci ci.